<hesitation> Isa valo, isa maro e! Tsy dia midika ino lôatra izen̈y aminakà isa valo fa raha navy amy jerinakà kôfa tafandin̈iky isa valo izen̈y maro ko amin̈ahy valo e! Ko olo miteraka edy maro avy eo koa tsara efatry lahy efatry viavy.